نورویجین کوزین ایکدم یونیک ہے اور سمپل ہے، کیوں کہ وہاں پہ تھنڈ زیادہ رہتی اور لوگاں فریش کھانا پسند کرتے۔ نیچرل فُوڈ پسند کرتے، سب سے زیادہ مشہور ہے ان کا سی فُوڈ۔ جیسے سیلمون، کورڈ اور ہیرنگ، یہ فِش صرف نوروی میں ملتی، پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی۔ اس کے علاوہ نوروی میں ایک فیموس نیشنل ڈِش ہے فاریکل، جو ایک اسٹیو ہے لیمب اور کیبج سے بنایا جاتا۔ یہ ڈِش سپیشلی تھنڈی راتوں میں کھائی جاتی <hesitation> اور کیوں کہ وہ گرم اور ہیلدی رہتی تو لوگاں رات میں کھانا پسند کرتے۔ رات میں سردی رہتی اسی لیے وہاں کے لوگ پوٹیٹوز، رائی بریڈ اور ڈیری پروڈکٹس روز کھانے میں یوز کرتے۔ نوروی میں ایک بہت ہی یونیک چیز ہے جیسے برونوسٹ یا براؤن چیز بولتے، اس کا ٹیسٹ میٹھا اور تھوڑا کیرامل جیسا رہتا۔ سویٹ ڈِشیز میں کیک، پیسٹریز، کافی کے اندر یوز کرتے اور کافی ان کی ڈیلی لائف کا امپورٹنٹ حصہ ہے۔ اگر سمپل ورڈ میں بولے تو نورویجین کا کھانا فریش، ہیلدی اور کولڈ ویذر کے لیے پرفیکٹ ہے۔